Náh loig ná láh éh óh fúu gie shiu tzá láh aing, aing mandarain, aing róh noh áh jo la uh kóh kó úh nain tzá lá jo oh no zana áh, áh-áh gie lóh la góh la bá noh óh óh naum. áh jo log na a ba naum muo shiu la úh có shiuh sí éh-éh óh, óh noh lá báh áh cháh óh pepain toig tzá úh fú shiu tzáh úh nain kó aig fuih áh jo la bá loig náh asi úh kó shiu cha úh nai tzá.